<hesitation> hariho obu- obunaatunga omugisha mubi, n'izooba eri mukaaka yaafaga, nangwa na hati ni- ndatuura ndefuuza ndagira ngu kuri mukaaka yaagumireho, kuri ebintu byateriire ninga kuri ebintu birigye ahaku kuyamazire kufa twaruga omunju ei twabiire nitutuuramu tuka niitwe tukuzire na mukaaka wiitu, twaza kutandikaho nyowe n'abaziire bangye na na biine mawe na beene taata twaza kutandikaho okutuura twenka, haza kwiha obwe ebintu tibyagyendagye, <hesitation> omuka tibatutwarizagye <hesitation> ebitwabire turabona ebirungi byashwa nk'ebya nk'ebyarugaho <hesitation> ekyo ogwe nigwe nk’omugisha mubi ogu na- ogundareeba ogunaabwine mu magara gangye, konka koragira ngu tikyekyo koogire ngu mukaaka tara tarafiire ninga tararugireho, kuri ebintu birigye.